अमेरिका संस्कृति इन चा कि वख अलग अलग देशा लोग बसयां छन। अब जू भी लोग वख बसयां छन वू अपडी संस्कृति थुडा बहुत निभांदन छन। जन की भारत लोग जयां छन अमेरिका मा त ऊ अपडी संस्कृति अनुरूप रैंदन। बाकी वख क्या च कि साफ सफैई प्यार प्रेम एक दूशरू मा रैंदू वन अमेरिका संस्कृति बहुत अच्छी चा।